﻿Oime ñanoi kuakua, mbaeti yande yaikua mbae nunga <hesitation> artista retarako yaikua ñaivae, yaesa ñaivae erei karaireta omboje barroco, realismo, impresionismo, cubismo, <hesitation> surrealismo, kuae jaeko <hesitation> oime yayapo teatro oimevi amoguereta <hesitation> oyapo modelaje jare oesauka mbae ipopöravae, jokoropi mbae oyapo vae omaemopïravae opaete jokuareta ñaeniita artistico.